Parmainan anak da pogun jami ti kalau anak da laid ri suka bamain da guli suka bamain da ingki-ingki, suka bamain da jurupain suka bamain da pulis intip main jadi tapi anak sakarang ti lagi ba suka da teknologi suka bamain da talipum game da talipun.

Pariamanyo cuacanyo maabalut um setakat titi cuacanyo matagaplah kadang-kadang rasam nini' malasu'.

Iti aru musim sajuk aru musim malasu' bila musim sajuk no kadang-kadang rasamnyo berterusan kalau musim malasu' ti rasam ti mikakadang jadi' ada musim malasu' ada' nini' musim rasam.

Da musim sakarang ti panggung wayang ti mogilo nogu sada' bah kalau da daerah-daerah kacuali' um da da bandar-bandarlah pasalnyo sakarang ti iti bat da talipon buli mongontong da tv pun ada' um jadi' inolah.

Kalau oku bul makalap da masa sehari untuk baguru yang pertama sekali oku mau balajar da kuolah cara-cara mamagansak da kek mamanghias da kek um jangan oku mau balajar cara-cara mamunggah mongorojo da kerita pasal walau pun oku yunai oku mau nini belajar kuro gaya iro mamunggah da kereta ri mamuka da tayar mana pasal-pasal kereta.

um nabuwai nio oku ti sa' parnah nakito da binatang-binatang yang aru da yanan jami' ti cuma' dalaid ri yang salalu' makitoku kandiyou ino onilah um kalau binatang-binatang biasa' macam karabau kambing asu ino arulah macam manuk itik um ino adalah makitoku.

ii Im Nasirlah pasal iyo no pamuzik iyo nio balagu' iyo nio manulis da lirik jadi' iyo sagala-galanyo.

Yaanan suci' kaluarga' um yanan suci' kalau kaluarga' tantu'lah masjid atau suraulah sabap okoi baragama' Islam jadi' ino nio yanan suci' dijami' yanan okoi baribadat santiasa'.

um aru nini progrim kebajikan antad da kerajaan.

Iyanan pacutian keminatan mungkin da pulau mungkin tampat-tampat yang sajuk yang mosodu um sada ulun maramai yang tokou tanang yang tokou isa sibuk mamikir da macam-macam.

Paidah mamakai paidah mamakai da tek teknoloji ti partama' tokou isa' ketinggalan da belakang nunu nunu maklumat terkini tokou nakalap da maklumat yang koduonyo um tokou mapandai bah mapandai da peredaran zaman semasa kalau risikonyo lumakak oni' tokou jadi' alas malas bokorojo pasal hinpun oni antangan tokou kan.

um Palingku sanang guang um bila oku makanak da anakku motuolah sabapnya iyom iyo adalah penyambung juriatku da masa akan datang lah um InshaAllah mudah-mudahan kegembiraan pun akan berterusan sehingga bila-bila lah

Korojo iskul yang molin Matematik lah jaan bahasa Inggeris dalaid ri tapi suda bokorojo ti nunu korojo iskul yang memerlukan data dengan segera yang kitakun da atasan yang tiba-tiba tokou misti mangaal ino molin parasaan ku.

Kalau babija umur mamakai da teknologi mimang aru um kabanyakanyo ulun-ulun momulok mamakai da teknologi labi magilo barbanding ulun mototuo pasal ulun mototuo aru nini ulun yang pandai tetapi aru nini ulun yang baru-baru mau balajar da teknologi.

Iti masalah buli nini berlaku kalau ikau bajet isa cukup um korojo mu um isa stabil misalnyo um ikau ti mogilo lah korojo sada ulun sumapul daijun ikau ni' mamiso jadi stress majadi stress majadi nanti um macam-macamlah nanti jadi parasaanmu mabiungot mana nogu.

Kalau filem yang mapakaiku filem P.Ramlee rancangan tvnyo rancangan kartun um inolah yang mapakaiku.

Cara mangansak ata manyadia da makanan kaliuran um du no kaniab oku baguna da makan nasi kerabu um nangaal la nasi kerabu pakai bunga talang um piasau basinggalau campur da kiaun barabus ulun wokon no pakai budu lah.

Bangsa tumbu-tumbuhan yang salalu' makitoku adalah segala puun-puun puun -punuyan um puun-puun bunga karatas lidah buayu um inolah pasal salalu makitoku pasal iyo berada' da sekitar walai.

um Kalau oku buli baguru nunu oni kamairan nunu kamairan guruun guruun ku magansak jangan mongorojo da karita magaal da karita manukar da tayar ka mongontong da injin ino oni lah.

Tumbu-tumbuan nokito ku dalam minggu titi lah bunga-bungaan bunga keladi um ino la yang magilo tinanum.

Mula'-mula' oku nakalap da talipon cukup sanang hati dan um mungkin nabaruan iri nio taliponku mula'-mula' jinis Nokia um cukup gambira' nokompod nakalap da talipon.

Buli maya' tapi sa kuasa um maya no yang mongobit da kuo laid yang isada kuo laid yang isa kapandayan da anak-anak wagu buli nini mogobit tapi iwara disiro awal-awal iti-iti cara'nyo jadi kalau yang budaya anak wagu ti buli nini maya rumintok tapi watan disiro gulu kuro gayanyo iti-iti sa buli tokou mamantah pasal jaman tutuo jangan anak-anak yang sekarang mibija'.

um bajet micukup alhamdulillah satakat ti cukup bajet da kaluarga' sabap oku lagi suka' momoli da barang kaparluan gulu um lapas tino baru'lah momoli barang is kalau makalabianlah tapi' lebih kepada kaparluan anak-anak gulu'lah baru' kaparluan sandiri'.

Yang makajadi da sumpangat da korojo ti um cuntuhnyo kalau ikou lakat balajarlah um bila ikou ada mututuo-mututuo indu ama' mau tulunglah dan kaluarga' mau tulung tokou supaya barjaya' dan maju'.

Kalau salah guna da talipon ti um mimang mongobit da masalahlah jadi makawatirlah akan datang makajadi da masalah.

Pariyama da dadau ti Alhamdulillah mabalut mabalut tarang

Isada sada bamain da nunu-nunu alat muzik isa isa pandai bamain tapi parnah la sesekali bamain da keyboard da laid ri um tapi isa barapa lah.

Paling salalu' mokito usinglah.

Isada' gaya' oku sa parnah balajar um bahasa'ku tatapi' mungkin da musim maranik atau pun da manini' ri mututuindu' um indu yama' tokou um bagayad bahasa' gayadun tokou da damanti ti.

Pecutian atau ugadan mapakaiku pecutian da Kundasang pecutian da Kundasang um pasal ino ni um pecutian yang bekait dalam jadi nunu nunu bekait dalam ti sangat mimang mabalut lah mabalut pasal tokou makalap da cas ca um cas-cas positip.

Ujian iskul untuk anak-anak ranik kalau buli anak-anak maranik roti adai nio ujian iraan tokou iro da cara mangurus da idup um mangurus da kaidupan do mangurus da sasuatu'. Kalau papariksaan samua ti biar nio makalu takiuklah isa' sasuailah da anak ranik makaujian bagai.

Kamahiran yang oku mau baguru um kamahiran kraftanganlah sabab macam-macam boleh alan kalau kraftangan.

Pagawai yang dipilih da komuniti tokou iyo kana' um jujurlah jujur amanah um dan um mampu manjalankan da korojo-korojo yang dipertanggungjawabkannyo um untuk mambantu da komuniti da kawasannyolah .

Oku mapandai da ngaran bintang jaan buruj bintang kuo um kuo sama da gayung ri buruj kuo sama da kuo ri kuo miso lagi' ri Scorpion.

Parniagaan yang mudahlah yang mudah malap no um tokou mamudahkan bajet pun sa barapa mamakai mogilo jadi da pulangan yang mandatangkan hasil yang lumayanlah

um pariama da adau ti cuaca da adau ti agak carah tapi mungkin makamandung takiuk mungkin rumasamlah da sodop ti kemungkinanlah sebap makaawan maitom ntai ontongku koyo mungkin buli rumasamlah.

Sabap siti sada' korojo mapakai sama' isa mogilo peluang korojo jadi' iro pun magiyum da peluang gaji' morogo da tampat liali sama' iro nakalap da korojo kerajaan sabap korojo kerajaan ti sino kandu tetap misti' sino nini'.

Tumbu-tumbuhan yang salalu' mokitoku um tumbu-tumbuhan bungalah bunga'-bungaan.

Bangsa sukan atau sanaman yang ipakaiku manyimbul dengan badminton dan bola sepak tolu to tolu sukan ti oni' um mapakaiku.

iti bargantung kapada kaadaan di itu ari samasalah isa' buli nini' tokou maya' kalau tokou isa' mapandai manggunakan.

Oku mamakai da talipon bimbit ti masaruk nini' pasal um ino merupakan kemudahan tokou kan kadang-kadang tokou berhubung ulun menghubung um mongontong da nunu-nunu um nunu iti um blog-blog yang ada'.

Pista atau pera perayaan magayuh muyun adalah um Hari Raya lah um ino mimang selalu tokou miminyambut.

Kaalau cara mongoi da panggung biasa'nyo kalau da kam da nagara' jami ti pakai tiket momoli da tiket da kaunter atau secara online lapas no sumuang isa buli mongobit dan da salalum no isa buli maramai sabap semua ulun mongontong jadi' mimang sa buli maramailah.

Mimang aru mimang aru kalau ada yang mapandai lagi isa mayiau lagi molosu.

Untuk mongontong da keindahan alam semulajadilah mongontong da kiyaun inolah kalau mongoi da bowong.

Kalau mongoi da bowong biasa maya da utan um makararaat yang maka maka raat no kalau mongoi da laut da tasik no biasa maya da bot lah um kalau kalai masomok da pantai mosomok nio mongoi nio macam biasa.

Aru aru natarimo ku perkhidmatan isa mabalut bangsa da talipun bimbit ku partama sakali sada line kalau oku mongoi da kawasan-kawasan yang da ujung-ujung da padalaman manu kan mimang sada nakalap da mana-mana signal lah pasal susah tokou mau manalipun da ulun nunu pun mongorojo.

Oku lebih suka' mamakai da pak yang pakayunku no um bayang mudahlah mudah mudah sanang um sanang ikou bagarak kalau ikou ada korojo sanang ikou bokorojo um jadi' isa' manyusahkanlah um macam manu ino no paka pakaian yang oku suka'.

um Cita-cita ku da manini sampai sakarang oku mau jadi da paniaga paniaga wanita oku labih suka baniaga badagang-dagang da barang mungkin masa manini ri linati da yaki baniaga jadi mimang oku minat baniagalah antad da manini.

um Sabap utamanyo pasal iro aru yang makapalajarankan iro sa' mau miyan siti pasal iro mau magiyum da korojo yang lagi' bagus jadi' paksa iro muli da yanan wokon yang koduonyo um paluang pakarjaanlah.

um Dijok yo sukan makapasukan ti um jika dibandingkan dengan sukan mamiso lagi' tagap um sukan makapasukan sabap makito tokou samangat bantu' mibantu' dan parasaan misapul no santiasa' wujud sabap tokou sama-sama mau barjaya'.

Untuk mamajaga' da inan jangan kesihatan yo maka makan da makanan sihat seperti makan da sayur-sayuran inolah makanan sihat.

Mangundi ti maya da sistem negara lah dalam tokou da Malaysia ti sistem demokrasi jadi tokou mangundi ti sabalum mongoi pangundi mangundi aru panamaan calun gulu bila aru nogu panamaan calun um lapas panamaan calun no samaada saminggu ka dua minggu iri[um] baru mangundi lapas panamaan calun jadi bila ada no gu masa mangundi no tarikh no aribulan napataak masa mangundi no ongoion tokou lah ongoion tokou mongoi mangundi sino maya mongontong gulu da ngaran tokou da pusat mangundi aru ka isa ngaran tokou kalau aru mongoi tokou suang da bilik mangundi no maya tokou da sistem sino da bilik pangundian.

Kalau pasal muzik tradisional ti da pogun jami ti Bisaya um kulintangan um muzik kulintangan biasanya pakaiun da musim-musim majlis kawin kah ada pambasar-pambasar makarikot kah um kulintanganlah yang pakaiaun do.

Makanan-makanan yang isa siat sihat contohnya daging isa buli tokou makan talampau magilo lah um lampun pun isa buli telampau labih la minuman-minuman matamis pun jangan telampau matamislah sangat bahaya untuk kesihatan.

um da budaya okoi yombo' yang mamajaga' da ulun mosomok matai um anak-anaknyo atau saudara mara yang terdekat atau saudara ma mada' mara yang mosodu' yang panting iyo anak anak-baranak sama' iyo ompunyo saudara.

Kalau ada samangat kasapakatan ada buli tokou mau buli tokou mau mapasapul da ulun yang mamarlukan um.

um Dijok yo mamajaga' da inan ti supaya sihat um mogilo barihatlah jangan mamikir yang sa' bukan-bukan dan makanan porlu jaga' lah makan oni' makanan yang buli um manjaga' da kasiatan tokou.

Ok cara mamayar aru lakat mamakai da duit tunai tarutama' da kampung-kampung aru nini' pakai qiu ar kod aru nini' pakai kad aru baskinlah qiu ar kod no baskin pakai talipon bimbit kabanyakan um batransfer pun arulah kabanyakan lakat lagi um pakai tunai.

Cara magium da paguam yang partama sakali tokou babincang dangan tokou punya ahli keluarga bianan tokou magium da paguam kedua tokou mongoi da mana-mana jabatan yang berkaitan untuk tokou maminta da nasiat um yanan tokou mapagium da paguam yang salayaknyo yang samonong-monongnyo untuk mongontong da kes tokou ri.

Yang majadi da cabaran utama' bila' pogun jami ti mau' mula' baniaga' ino no mau' modal modal baniaga' ti. Kalau ada modal um sanang mamula'kan da um baniaga' no walaupun um baniaga' kecil-kecillah .

Dengan cara manupap lah manupap da kredit um mamayar da talipun.

Iti pasal sejarah kaluarga' ti aru yang mau' bacarita' aru yang isa' bacarita' jadi' kalau ada yang bacarita' kinogouan tokou carita'nyo kalau yang isa' mau' bacarita' isa' kuasa' pajalun.

um Pambayaran da laid lakat pakai tunai tapi salapas kubid mogilo nogu menggunakan da qr kod pakai kad um pakai talipunlah sebagainya mungkin untuk mangilak da santuhan ri lah ini adalah parkambangan salapas kobid ontongkulah kurang mamakai da duit tunai

Pemainan anak-anak da komuniti um batu seremban sama congkak anak kuo permainan iti oni pinakai um pemainan anak-anak.

um teknoloji yang makawatir ti bagi dijok itilah pasal AI ti kalau natudu cara panggunaannyo bulilah tapi kadang-kadang lumakak oku anak-anak damanti ti salah guna jadi ino yang kakawatirankulah.

Mongoi da luar nagara sabab da luar nagara nunu ti yanan migambarnyo pun maparas-maparas buli mengenali nagara luar lah.

um alat muzik oku sada' bamain da alat-alat muzik yang tartantu' tapi' kadang-kadang oku pandai nini' bamain da keyboardlah um sabap masa manini' aru balajar tapi' isa mapandai monong bulilah buli takiuk-takiuk buli

Pasal tamujanji' doktor ti iti isa buli suka'-suka' kalau tokou nongoi da hospital nauma' nogu panyakit tokou untuk lawatan akan datang iro yang manaak da tamujanji' tapi' tokou barhak mangugah da tamujanji' no kalau aribulan tinaak do da tokou no aru masalah tokou manatau' aru ugad tokou kah apa' jadi' mikitukar tokou da tamujanji da ari' lain manu isa buli tokou diam-diam.

Dangan cara tokou mangaal da passportlah membolehkan tokou mongoi da nagara jiran.

Korojo iskul yang molin mimang arulah lagi-lagi korojo yang mimang korojo yang makamasa jadi mimang tokou kadang-kadang nunu nunu korojo yang makamasa manu kan tokou ada sedikit molinlah jadi molin mengaal pasal susahlah sebab iyo makamasa kan jadi tokou pun kalang kabut mongorojo susah paya nini sa nini malap sa nini mabalut kan.

um Sunsubonku iyo manarik napas batanang mangucap basalawat mogilo tanangkan pikiran kalau isa lagi kuo sunsubonku iyo modop gulu sa kuasa mamikir da parkara-parkara yang makasusah da guang.

um Pasal tino isa' oku pandai oku mamajawab sebap pasal warna' tatino lainkah cinipta' da oleh manusia' karna' iyo mimang oku lahir mimang wujud nio warna' tino ino kahandak Allah subhanawata'ala' mungkin ino nio warna'nyo jadi' pada joki isa' oku mapandai um nakuro langit no motomou warna'nyo um jadi' ino no lah sa' oku buli um mamikir nakuro warna langit no motomou mungkin ino kahandak Allah subhanawata'ala'.

Aru biasa perayaan hari merdeka kalau aru nangaal tatap mongoi sabab magilo antad liali nakarikot jaan mongontong ulun tumalib jaan karita maka maka hiasan ino malaparas da antangan.

Bangsa seni pinakaiku yang partama' um seni suara' iyo balagu'lah yang koduonyo tulisan yang kotolunyo lukisan mamalukis da pamandangan atau nunu-nunu oni'lah seni lukis.

Sabab iyo mimang ciptaan samula jadilah ciptaan samula jadi.

um masa mula-mula nakalap da talipon masa oku balajar da universiti tinaak da kawan biarpun talipon ri talipon laid bojorot do gatah tapi oku suka sabap first time nakalap da talipon bimbit um sabap sanang bahubung.

Warna' yang mapakaiku ada' warna' motomou matagap matu mongontong.

Makanan-makanan siat ti tokou mogilo makan da makanan macam cuntuh daging intaid supaya tokou boleh mendatangkan da tanaga. Makanan-makanan yang isa makasisiat ti umpamanyo gula kuranganlah um usi um nunu iti lagi' lampun-lampunan rono buah-buahan kuo makagas no kuasa' nio gulu'.

Masa paling sanang guang ti masa masa ikou nakatorimo da abar boh maksudnyo abar mabalut um macam iti oku kan masa oku paling sanang guang no masa nakatorimo da kaputusan um yang paling bagus ti macam nalulus da setiap peperiksaan nakatorimo da um nunu ngarannyo ti anugerah camarlang um sabap kuo torono paling istimewa'lah dalam tokou sebagai penjawat awam.

Semua teknologi pa um oku mapakai pasal mana-mana teknologi l yang aru sakarang ti pun teknologi yang mimang ma-ma-membantu lah nunu oni korojo kan sangat-sangat mambantulah.

Warna' langit motomou mungkin sabap tokou inginkan katanangan bila tokou susah guang biasanyo tokou um mongontong da sawat kan jadi' mongontong da langit jadi' antangan tokou langit no warna biru'.

Parkhidmatan awam mungkin perlu pengangkutan lah pengangkutan awam aru ulun sada karita jadi mungkin parlu pengangkutan awam yang ulun buli mamumpang dengan rogo yang murah um isa mampu momoli da karita.

Untuk rumoku yang mosodu walainyo nakagondom da keluarganyo kan nunu nunu pun tokou badoa setiap kali tokou badoa adai kingouon da um iro da walai da keluarga tokou sentiasa mama manalipon bertanya da khabar yang kotolunyo tokou sentiasa ingatlah tokou mosodu yanan keluarga pasal tokou bokorojo jadi nunu nunupun iro untuk keluarga tokou.

Iti macam giya' Bisaya' ti macam lainkah isada' balajarlah tapi ondong bila kinamalu mapandai bagayad ondong spontan tarus boh giya' Bisaya' ti malap sama' nini' giya' Melayu cuma' mapalalum da bahasa ti balajar lagi'.

Pada dijok um rajin barusaha oni kalau tokou ti barusaha dangan barsungguh-sungguh misti korojo no majadi dan manu nini dalam bidang palajaran misti um yang tokou suka kalau tokou isa suka mungkin isa buli um mancapai kajayaan.

Yang mokompod um dijok ti bila tokou guang mabalut um sada' kasakitan anak-anak tokou barjaya' tokou pun barjaya' dunia dan akhirat um. Jadi' tokou mimanglah guang tokou sumananglah bila makatorimo da macam manu.

Aru oku mamandu da karita sandiri um karita Innova jadi mimang oku mamandun da karitalah kagunaan sandiri aru bagarak mongoi da mana-mana minang aru.

Selebriti yang mapakai ku Dato Siti Nurhalizah ino selebriti mapakai ku.

Gayaku balajar bahasa gayadunku ti yang partama sekali um antat da kuolah parcakapan sehari-harian yang koduonyo oku santiasa morongoukan morongou morongou jadi sudahku momorongou biasa oni biasa sudah oku momorongou gayad tino jadi oku pun makalaplah da gayad tatino

Suukan kagamaran yang makasanang padaku sukan bidminton sabap iyo sanang isa' semestinyo tokou main da galanggangnyo da dapan walai pun buli alatnyo pun isa morogo dan bamain tokou takiuk sudah tokou makaumos tarus sihat pada oku bidmintonlah paling sanang.

Da manti ti isa nogu barapa bo sayau atau muzik tradisional ti da pogun jami ti nai' kailang ogu nai' naninggal nogu motuo-mototuo-mototuo ro ri jadi anak wagu ti isa barapa mapandai da muzik tradisional atau pun sayau sayau da manti ti.

Yang mamajaga ulun mamarumbut ti wanunyo kalau isa wanunyo indunyo kalau sa indunyo iyo punyo katabinai atau saudara mara yang mosomok.

Macam musim oku manini di kainginanku ih mau jadi da pamimpin ih pamimpin ti supaya oku buli membantu da ulun-ulun kampung ku um membantu nunu masalah do sedikit sebanyak oku buli meringankan da bebanan do lah um macam manu.

Mana-mana tampat yang mapakai da ongoi yang um yang maparas da ongoiyon yang um kawan-kawan aru bacarita iti-iti tampat matagap jadi ikou pun mau mongoi tapi ikou misti mau tau keselamatan sino terjaminkah apa.

Sarangga nunu iyor-iyor kali um um iyor-iyor ti makagiya motomou maramai giyanyo kalau intuong oku rasa iyor-iyorlah sarangga makalu makagiya maramai.

Oku mapakai mongoi da luar nagara' sabap bangunan-bangunan maparas da antangan majangkau-jangkau makanan mabalut sada siti mogilo sino migambar jaan kawan kawasan maparas.

Lawatan mongoi da panggung wayang da nagara' ti lawatan yang sa nini' kuolah sa nini' yang kuo nunu gayad ulun yang barabisan pasal tokou yombo'-yombo' pun tokou buli mongoi da pawagam um bila-bila masa pun tokou buli mongoi da pawagam jadi' sada' yang kuolah sada' yang terlalu istimewa manu.